Bij xihia yinun' huij, bij yinun' ba'ninj, bij xihia yinun ka'ánj, hua'ninj xihia, hua'ninj xihia ñan, ba'ninj xihia bij, ba'ninj xihia ba'ninj, ba'ninj xihia ka'ánj, ba'ninj xihia un'un', ba'ninj xihia batan', ba'ninj xihia chij, ba'ninj xihia tunj, ba'ninj xihia un, ba'ninj xihia chi', ba'ninj xihia chan, ba'ninj xihia chubij, ba'ninj xihia cha'ninj, ba'ninj xihia chika'ánj, ba'ninj xihia chinun', ba'ninj xihia chinun' ñan, ba'ninj xihia chinun' bij, ba'ninj xihia chinun' ba'ninj, ba'ninj xihia chinun' ka'ánj, ka'ánj xihia, ka'ánj xihia ñan, ka'ánj xihia bij, ka'ánj xihia ba'ninj, ka'ánj xihia ka'ánj, ka'ánj xihia 'un', ka'ánj xihia huatan', ka'ánj xihia chij, ka'anj xihia tunj, ka'ánj xia un, ka'ánj xihia chi', ka'ánj xihia chan, ka'ánj xihia chubij, ka'ánj xihia cha'ninj, ka'ánj xihia chika'ánj, ka'anj xihia chinun', ka'ánj xihia chinun' ñan, ka'ánj xihia chinun' bij, ka'ánj xihia chinun' ba'ninj, ka'ánj chinun' ka'ánj, sientu.